Karazana ronono haiko: ronon'aomby, ronono soja, ronon'n̈y shevra, misy koa ronon'n̈y avoan. Mahasamihafa ronono àby io, aomby ndraiky shevra io zen̈y boakà amy ny biby. Avô avoan ndraiky soja nivolan̈iko zen̈y boakà amy ny raha maniry, karà in̈y.